<hesitation> اكتر رياضة تتطلب قوة بدنية ومرونة هي الجمباز. الجمباز دي عشان تقدر تلعب لعبة جمباز لازم اتكون قوي ومرن وريق ومنسق وعندك قدرة عالية على التحمل. فمن خلال ممارسة الجمباز تقدر اتطور عضلات ابتاعة الدراعين والساقين والكتفين والضهر والبطن والصدر برضه، برضه في رياضة تانية زي رفع الاثقال دي بتتطلب قوة بدنية عالية جدا، زي كمال الاجسام وبتبقى عاوزة اكتر قوة بدنية لان هي هتستدف تطوير العضلات وزايدة التحمل.